Yime imaa' ñe alhua yim sotaa da oca otaique ca aca l'menaxanaxaqui nache huo'o da eda l'caiyq calota nam caihiaxanaque da i'ot

Yim ima' huo'o huo'o aña'añi huetaigui na nam ena iuetaique ca lma' nache qaiamaxalec cam eca huotaique lma' qaiamaxalec ra nanerhuo nanerhuo nache da nanerhuo nache qaiamaxalec ra rhuataxan

Aiem sauotaique naxa ra yem soota'a ralaxaic taxa nam nmenec iotta'at cha'aye huo'o naxa ra qaica cam cam eca seuenaqtaique qarhuenec ihuenec seuenaique cam saigue ra sishenaxana nache qaca cam iataqta huaigui cam eca sauotaique ra sishenaxana nmenec

Qamseca ahixaua yi yetaqta yayatem da yapaxaguen nam na dalaxaic nsolxopi ya aye lalamaxatda huetoot paxaguenataxanaxic qamaye ýeýateguet nam ena dalaxaic nsoxolpi'qam ýetacta ilota'a da iuen nacheqa qam ýapaxenec ýoctaye nam ena nsoxolpi qam eca la paxaguenataxanac

Yim ima' chaco aiem ñetoueta'ac ca ñaq aien nogotolec nam ena ñicpi saqaiaunapega' que'eca coma' nqaic ndotec alhua nam ena nqaicpi qaq nagui ralaxaicpi yi yim iyi Chaco qalota'a enam nqa'aicpi ñicpi coma'

Hua' aiem ra ihuennataxa ram era ralaxaic lataxac ram saqaiauanapega' qolloxochiyi nagui mashe ñahuanaxa'e ram era cha'aye ra huo’o ca alom cam eca shigaxaua nache huetaigui asa aso anom lai' qataq huo'o na laiepi taqaen huetaigui ana anom qalaxaye onaxaic nagui ram era ralaxaic sauattonaq qalaxaye ra huo'o cam eca saiaiaten mache huo’o ra lqalaic nataqa'en

Dam dalaxaic da nshietenaxanaxac nagui saq ena'am se'esoua paatric vi'iyi 5 vi'iyi dalaxaic dam eda nshietenaxanaxac

Aiem sootaña na Argentina maiche ima' qaq naua naxa'te qaica cam sanauane' qataq qaila'a ra ralaxaic aloic ana alhua sapiaqtalec ñaq eetalec saq enam nam laiepi nam pa'aiguilo qoioqta alhua nam shigaxauapi iataqta huo'o ra lachoxoyec ra anac som eso ni'iaxat naxa la'at maye iaxasoxoñi enauac na noiecpi qataq na auot qaq ne'ena souaqta'a qaica ca machaqca

Nam ena qompi som eso ýi'axaiquipi cara'ac no'onaigui nam ena dalaxaicpi nagui dam eda nasotaxac qalaxaye so hua'aupi ýi'axaiquipi huetaigui na aviaq nache da dalaxaic ñi ca'agoxoic nache dasot na namayipi enauac na ýi'axaiquipi ýi'axaina'pi n'soxodpi enauac dasot

Aca nhuoshaxaqui taxaqui qalaxaye late'erai qaq que'eca qoianangui norec qaishera' que'eca qoipaqpi nache ra erangui nache qoianangui asa'aso taxaqui

Aýem ra qoýoqtegue ra sa ñauane' cam ñauochaxaua nache seýaxana sauota'a ana'ana ltaxaýaxaqui nam doqshe 'aja' nache ñiquiitegue' dam aýem hua'axaia so som eso ýiaxanaxac 'aja' qaq ra ýoqta ñauane' yioqchigui ra ñauane' nache ñiqapaltague' som eso ñauochaxaua

Cam eca coleetac shiýaxaua aýem da secoleetan nache sachetac asom ýiede yioqchigui ýalamaqte qaq da saýa ca l-lla alhua qoýoqta nache huo'o aca'aca l-lla ýiede qaq da qaca nache qaica cam saigue cha'aye aýem saqaiashenec aýem qaiapo'oguet

Qalota nam ena repaqtaxalec ca l-lla shegaxaua qalaxaye ra aiem choxoraq aiem saiueelec cha'aye qaca ca iom nache huo'o ra lqalaic ram sauotaque shiguenot nache saishet ra aiem ihueelec ra seuen

Hua sa'aso nañiguishe qalaxaye lalamaqte yim'iye rapiguem maiche lma' maiche huague qalaxaye ra nam ena qo'ollaxa qaca ca'aca cha'aye salma'

Nam ñaqpiolec iuen ra nalota' ana lerepi ra huotaique taua' aca aca paguenaxaqui cha'aye qalota ana qaiaxanaique ra hueto'ot qaq ra qaca nache saishet ra qoierhuo ra reraxan qataq napaxaguen

Aýem da sepeta'a nam ena ýotta'a't naýajnec da qaiachaigui napaxaguenaxac qaiachaigui ana paxaguenaxaquipi nache oraxaic sa ilaua'ague da huo'o ca ýaýaten que'eca napaxagueetac ýataqta onaxaic da ltaunaxanaxaqc ne'ena dalaxaic paxaguenaxacpi

Nam qai'ot napoxanac da taya na shiyaxauapi namaqtac maxasoxoqui lyataq na llalaqpi laulapi yataqta 'onaxaic da taua que'eca qai'ot cha'aye que'eca taua nam yipi 'alpi enauac na llalaqpi nache taya que'eca maxasoxoqui qanayaxana nam ena i'otta'at da lvigaxanaxac qaltaq huo'o de'eda nasotaxac nataqa'en

Aýem ntonaqchet naxa da ña'axaixaatega ana'ana huetaigui na ýotta'a'at onaxanaxaicpi qataq ýaýaten da lvigaxanaxac nam qadhuo Qom

Aiem saxat da mashe qaicaua yeua so ita'al, iate'e qataq iate'e mashere qalaxaye no'oirañi soua iqaia't huo'o so iqaiolec na'asa iale taq huo'oi se'esoua iqaia't alol

Yi 'ima' huo'o yi ñiqasoxoc qataq lacchiguiñi yimaye yi'iye huo'o yi qad'daqa' nache souaqto'ot ara qoipaq ra ýaguec ra napaxaiañi nache souaqto'ot yi paqal